Usung ni élu nà èkámá ètèm ulósi uòng ánnáng m nà nkè máná ndi kud sá ádè ámi nkè nèkè ndi uwém nkè nèkè ndung mè ádádá ámi dádá mi ámáki dèp ulòsi kè uluá ádigwó ákpòk ányè álòng kè anai nái ábo nyèn suk tiè kè àfò áná mònò ntán kè áyén imò ifònnò kè àfò áná nèkè ámòmò ntán ábèn ndiòk kè isò ámi nsád ntán nsád nkwá ntán ulósi ntàn nsuk ntáng ámi e, nsád ntán ádé nduónhó nsád mmá ukèd kwaad dádá mi álá dibèn álòng kè ésiò dádá ámi ikiliòngòke ná ésé ètètèm ulósi èjèjèd eduòduòk o, ámálád nlèlèng mmóng ijèd imá ányè lukó ábèn álòng isiò átèm dádá mi ikisítèmè tèm mmóng ijèd ulòsi sà ádè dádá ámi ákèsè bò kè ámá tètèm mmóng ájèd kè ndièn sí lòngò kè ulòsi ádè ibihí dòngò ábá kè ájèd áfud ndièn sikidòngò kè ulòsi ádè ámá áduòngò ádádá mi ikisí námá ntèdè o, ádè ini ádádá ámi ámátèm imá ájèd ámá kè nlèlèng mmóng ábèn átèm ányè fud ányè lád mkpò ákub áká ákè jiòk( <hesitation> s) áyò álòng k'usán átim ntuèn. ntuèn ádè ikèsi timmè kè átá idung o, ákèsè sókó kè ukwoko ákámá <hesitation> ákwomo áchòk kè ukwoko ákum ntuèn ki ntàng mbángá áchòk kè ukwoko ányè tèbè ntuèn ákpo kè ntáng nkwudò ábá ntuén ákpo ádè idáhá m ámásí iná ké éyò éséd ádè ányè chòk kè ukwoko ákóló álóng ákámá ékpàng éto o ékpàng ukwák ikitiéh idáhá dè ányè kámá ékpáng éto ákóló álòng átim ábi ikpolo ábu ákóló álòng ásin <hesitation> mfó ò áwub nkum ádè ámá ásiòngò ájèd ányè ámá <hesitation> ásiák uib ádè ásiòngò nkum ábèn ányè álòng átèm ábèn mkpò ákub ádáká ndèn ádá áduk èssièn ákè kó ntón áku ádijiòk ásin ábèn átá ádádád álán álòng ulòsi átèbè ányè dè má nyòng ufòk nwèd ntungò kè ánèn nkòb kè ulòsi kè dádá átém ulósi nliòliòngò ikpòng ngwòhògwò ufòk duòn but ntòngò k'usung nkòb ufòk ulòsi dádá má digwó ámi nnyin ékpád nwèd nsòngòsòngò duòn áffòng dádá mi átákpá ulósi ásin ánnò k'ukwoko ntiè nták pá ndiá ntákpá ndiá ukèd ufik mkpò sè uòng ádè.